ويش أحسن إني أعيش في عالم ما فيه جريمة أو أعيش في عالم ما فيه كوارث طبيعية؟ الصراحة العالم بدون جريمة أحسن، لأنه الجريمة هذي البشر هو إللي يسويها الإنسان هو إللي يسويها مثل: القتل، مثل السرقة، لكن الكوارث الطبيعية هذي من الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيها، لكن الجريمة هي أخطر.